Kalo rempah rempah pilek panas tuh, kalo kite sih dulu kalo ke dokter emang kagak deh, paling kite pake obat kampung deh tuh, pake asem bawang merah tuh, kite ini ama minyak deh tuh, kite tumbuk aje bawang merah, kite borehin tuh anak kite, badannye panas tuh kite bukain baju, tuh badannye kite <hesitation> urap usut tuh semua badannye kuping kupingnye kite usap, <hesitation> kalo kuping, kuping kuping kupingnye semua kite balurin tuh ama asem bawang merah minyak kite borehin kuping kupingnye. ame kakiny juga kite ni <hesitation> ama sengkel sengkelannye kite pakein dah borehin yang <hesitation> pakein semuanye kaki, telapak kakinye <hesitation> tapi kite bacain sholawat jangan jangan pakein begigu aje, alhamdulillah anak kite langsung panasnye turun deh pake gituan.